Me piensu que lo primeru es destraçal la visual, lo que sonin las linias prencipalis que premitan de vel la demensión del paisagi. Porque si essu no mos paeci ralidosu tolo demás que pongamus en el quairu pos ya pahi cosa de críus. Alogu ya custión de dil añidiendu los arvus o los regachus o lo que aiga nel paisagi. Peru, amus, que uviendu ya máquinas de retratal pos quitamus d'enreus con una retrataúra.